No tuu um tävvelik imeq, kuis nä sääl, nuuq mägikitsõq, noidõ äkiliidsi mäekügi pääl ronisõq. Maq ei tiiäq, kui. Näil um määnegi esiqeräline ronimisõ mõistminõ ja nuuq sõraq ummaq sääntseq ja kihäkujo ja kõik, et nä mõistvaq sääl püssüq ja alla ei sataq.